Hõbõhõnõ värm? Noq raha um hõpõnõ vai hõbõhõnõ ja sis <hesitation> muidoki tuu hõpõpapõr um hõpõnõ, fooliumis kutsutas. Ja sis, ma'i tiiäq, määntsegiq ravvadsõq as'aq ummaq kah säänest hõbõhõst tuuni väega sagõhõhe.